Ra ôhatra la fenetre kakazo io zai de juste maka <hesitation> lamba fogna anao de amiranô ananji fa ra ôhatra vy izy a, ra ôhatra oe vy maloto misy fotaka ai, de maka lamba anô de asiagna rano hely le lamba de diovina tsara amigny, de ra ôhatra izy le <hesitation> vitre regny izy ai kara taratra regny de <hesitation> maka ranontsavony de atao amina éponge de diovina amigniny de sasagna amigniny de zai de hifira.